Quiciás que'l momentu señeru dela Estoria d'Egitu es la costrución delas piramidis de Giza, que sonin unu delos menumentus más anombraus del mundu si no el que más. I dau lo antiguas que sonin pos quean craru al mundu ondi es que prencipió el discurrieru dela umanidá. Velaí andan tan campantis endispués de cincu mil añus. Án vistu de passal pallí griegus, romanus, turcus, arabis, francesis i inglesis.